Ninino iha tandroane hoy nibosabosaka avao io, san'andro rehe treko etona falefale avao i rehe androany boseke, inona, nanino rehe eo ty raha nahazo azo tsy fantako, tsy irehefao amako